एतु वोर्ल्द् वर्द् मर्जनत् तोतल् एत गुएस्स् मरिअसु एत गुएस्स् तोतल् अबो अप्प्रोक्सिमते अवनम् सेवेन् तो एइघ्त् थोउसन्द् सेवेन् तो एइघ्त् थोउसन्द्। वो वोर्ल्द् वर्द् एतु लन्गुअगे असे ननि लन्गुअगेस् क्व जये अरो वोर्ल्द् वर्द् सेवेन् थोउसन्द् नो उपोते होबो कितु एइघ्त् थोउसन्द् नो तलद् होबो। अप्प्रोक्सिमतेल्य् किमन् होइ मीन् नोबोतु न जनु कितु मन्य मन् किनि क्व जये बोलि म जनु अरो सेवेन् थोउसन्द् सेवेन् थोउसन्द् फिवे हुन्द्रेद् और् तलद् होगो। एइघ्त् थोउसन्द् हो न पैदे सेवेन् थोउसन्द् तो सेवेन् थोउसन्द् फिवे हुन्द्रेद् तु हिमन् लन्गुअगेस् लिविन्ग् लन्गुअगेस् अम वोर्ल्द् वर्द् तोत् वोर्ल्द् वर्द् क्व जये। एतु रेलय् एतु लन्गुअगेस् सो क्व जये।